ଅଜିକାଲୀ ଦୁନ୍ଯା ପେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ଏବଂଗୁ ଡିଜିଜିତାଲ ଜିନ୍ଛୋ ସବ ଜିତକ ବାଲେନେ ସେ ଆମକାମ୍ମୋଂ କୋ ବହୁତ ସହତ ଉପାଯର କରେ ଦେ। ଏବଂଗ ଆମକାମ୍ମୋଂ କମ ସମଯର କରେ ଜାଫଡେର କେ ଆମରେ ବହୁତ ଟାଇମ ପଣ୍ଛୀ ଥାଈ ସୀ ଟାଇମେର ଆମେଂ କିଛୀ ଅନ୍ଯ ଗାମୋଂ ଭୀ କରୀ ପରୂ ଥା। ନେ ତୋ ଅନ୍ଯ ନାଈଂ ତୋ ରେସ୍ଟ ଭୀ କରୀ ପରୂ ସୋ ଆମକୁ ଯେ ଆପନେ ଵା ଦର୍କାର ଜଡିବେ ଆପନେ ଜେ ଅମେଂ ଖେରତେ ଭୀ ହୋଚେ ଅମେଂ ଜାନେ କେ ଲିଏ କିନ୍ଟୁ ଆଜିକାଲ ଦୁନ୍ଯା ଚାଳିଶ ମନେଂ ଚଲେ ଵା ଦର୍କାର।